e k'o jaljaq taq tzijb'aliil pil tinimet xu' chan qas rajawxiik qaya' retal che qaq'ansaj nan riq'iij li qatziij mayiib' rimal ela' qas rajwxiik, <hesitation> wachalaal re'en pi wuchan aj wuquub' <hesitation> aj kijab' kajtzujun pil qatziij tujaal e nik'yaj chek ketzujun xu' ketzujun pi kaxtilan e ra'aj che aj kijab' qajtzujun pil kaxtilan xaqara' pil tziij Tujaal